Bawo kosan na'I <hesitation> ɗume ngaɗaten ko lati darande kosan e ɗen gollira ni kosan annasara ira kowbeli en, e miliki konkoru, e ɗan leda. Ira ɗe ɗe kullamuɗun kanje lati e ɗen gollira kosan bawo kosan na'I